so a we'iti kolte maada e dow daago, sai tagga naano e ñyaamo, tagga dow e les. tabbitin dande ngafale maada wangini e dow, ngam so a bornaake, ngafaleyel ngel jodo e bandu maada.